Ibantima ni kanra yi, nu fé ringi ka bhode ji dé. An mu yongu yi a-a golyadi, fo jandi-e-wame sighima, mu la yicki-ibojé. Fone mu thicka yi bhélé. Nthiabma mune ni mu kanrami, mune mu ringi bodemi dé. Ma mu fé bodemi dan an gwiye. Mu la bodemi wama-n-nfoyini ni. Mu-mu beurtu tuma yongumi an tooma nan. Mune nlaa dhi dubune sini. Ndééle ngeurma ni mu kanrami, mu yongumi a golyadima, mune nfu dubune. Mune hani-n-nlaa badati mis, nfé di modo. Ndéélma mune ni mu kanrami, mu yongumi an buusuma, mu bodemi nan, mune nringi badatimo saama, nfé tigné.

Nthiabma ni kanrami, mune mu ringi bodemi nlaa dubune, di ndééle ngeurma mune dan nlaa dubune. Nthiabma ni mu kanrami an bootuma, mu la bodemi an sangi. nlaa fé an bootuma nangh. Mu la fu thalatimi, mu rundu. Wo mu déye bootu- gnoju- ba- tuuma bode nangha too, fima laffu kubeghi. Ndééle ngeurma dan mu kanrame, mune dan nlaa dubune di modo. Mu yongumi a tambuma, mu la warmi. Nimu lan ni, mula kutumi jongu a kabé. Mu la fu tha-rundu. Gnojuma; nthiocktuma mune dan ngnama dubune, nfu tigné. Ibantima, yuni ifé wii sunsun. Wama nsighine, mula yick ibojé. Nkanjima mune dan ntékine nringhdé. Mu di mu la kanrami ngwiti, ka fu thalatimi, mu la yick ntééde nringhdé; wii sunsun, thinghétine, mu la yick ntééde nringhdé. Buungu weurma ni mu kan roo, mu kan roo, mu la yongu wo a tambu, gwarwo. Mu kanrawo mu la déye tambuma bandésama, jongu wo nan gwar. Wune dan ni-ni iwuru, igna tigné, mu la fu thalatiwo. Nkébma dan ghune dan mu kanragni ni gwitima langhi, déye tambuma song mu wongughi a tambuma mu warghi, nguru, gnan tigné. Mméintéghima, mune idhi mu kanrami thinka gnama ngo yini ni. Ni ngo yini, musa thudemi, mula yick ngwi dantane, ngwi nraare, thiinghatima nlaa yini. Ma mundane nfu theckine tigné. Mbatatima, mune gna tigné. Mune hane-m-misma, mu la gwahami. Ni mune mbhughune mu ringi fu bhuma wo kaye. Mune gnaman théckine thigné dan. Ikiiloma yune dan ignama nthéckine thigné, dhi isupamé, karoto, yune dan igna thigné. Ifu tigné dé ma fu thignéma go théckine.